E ɗum woodi nafu, neɗɗo heɓa higo ɓe kaandu ɓe, higo ɓe ɗuuɗ ɓe, e ɗum woodi nafu so sey.